Hei, miso ho spaise saksansu wan tina tsansu saum tsin al. Hei, pepa ri tia hian rar ai tsili tite jinsar tiu marik tile. Hei, atam me kantmang tetsu. Saum le tsin al bai tite so tiar, so tiar tite le tildang tetsu anjeni.